Рақами ду барои ман рамзи ҳамкорӣ, мувозинат ва ҳамоҳангӣ мебошад. Вақте ки ман дар бораи рақами ду фикр мекунам, аввалин чизе, ки ба ёдам мерасад идеяи ду нафар ё ду чизе мебошад, ки якҷоя кор мекунанд ва якдигарро такмил медиҳанд. Рақами ду гӯё ки рамзи муносибатҳо мебошад. Дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ.